स्टेपलर एगो यांतरिक उपकरण शे, जेकि काज़गज के जोड़े में मुखत काम <hesitation> करे, काम में आवेशे। इक काज़ के बीच स्टेपल चलाकर उसके जोड़ेशे। स्टेपल पर दबाव डाले पर, <hesitation> काज़ के परत दरपरत के बीच से निकल के, दूसर <hesitation> तरफ निकल जाएचे। स्टेपल काज़ के बीच में एक खाचा <hesitation> दर जगव बना देवल छे। और उकरबादु काज़ से मजबुति से जुड़ जाएचे।